Oghena okhara yo ukperi juma okiru egbebukpera nor agheng reso mimenagi amime ofe yowo onukpere wkpereno kuwa rorokira, youkpere morekiru, kpere nog horoghena reyor norokira ameze agheng oku khakiave nugaro o kirora rosome ony ga okirovarogie so onukpere fridery ma na emess oyrkeremexare okeramine yare e̱ owo ukperenokua rorokirs and oram teperens oge kinakpene no leirawenoya ukhiovene urpegie awe sailla azisalla ugueijo agboni seh mioghens ogaena emikere wa gbome rokhong and oghena okiro ruoniemo okirongrong yowo wero ya nokira narati kiouese nuyererode wenoghena kiroyony sormotong okhiro rasiyeriere rarikheme uyererore so onukperi juma ma okirukpere nor reking emeson okeremevare so onusa perijama norekira nimagamime khowe nomarekeve mesomi, oghena ore romesom overoghings ruorari ony kpere̱ okirukpere nokuwa narega oge na neghena ore, mive adua nitso ya emudaguerek po ogtelena okiromie so makharu nogbonadır warurokiomas onukpe. Eminars khi jumara umiekho sghens orurokorodito yawan a yowb ravinaheme emesominonedemaegber oghena akiwe nurio were newe ns okhiroramovo rari ememogie ror wouso wemakere, wemate emas rinaning wokhiskere akhironerogie sọ managbo maratry maryane khio preme mayanevenagheng noyare miemierayowo emimazekrowere gemezsini nitsa nimabere rarikheme conoghenanogle oghegorie yowd wend réti bhiwione nuwegieronoghenstrogie mureguerénurie emieninikere orarons rairieme wenoyairoro no, agus nare onegbons yowo oneme sora ny kerebutantseror okluroravong so ma nagoo najag try mayamekhowe re vegi oghema noyarekpamaobo nariri emukhakerewonagbonakpo aghena novomaya motedy minare jakhore nuraregetse nekuena yoto wonequemaystona rarieme ny vere on okuch wonggbong vinstendi nunertemoniro kievo ghana nare nure yawi oghana emeso nine. Kirokere and onor oghens okhirora ruona so omachi unagogore, matkers yanekueminasgoto nevekunoyota yama nimavere stakuuma strkuma onoghe ranogie okiwe miruemoniro okiro shie omoimorery weñoyanoki ra umati yeverore mukhiowere nureguemiero kheminaning rubbere okhirera ruong rarikhemch nare khiowere nare werogheng orakireme kira kira eminanitsi ajarigho cherighio rorokina kamayaeby ematikiouwene werogheng we ratiqui owere wevogtrena okiroraruoñemeso rana so maya try ma yane kiture makare wero ghe nayem mabere mist jedimanare kerayawere nekue ming joto yama ravirveme marweigbabonits emayo onuwezaya ona khiowere nup-egiawe onuremina miza ukharomiza okivoramio ravivieme urama mierams khi ronognenanogie romavere conagbong so abumierama khimonas vare onagibong uranskevayeveme nane okimi rono oghenanogie gerie okni naravens emudaviro tu kupo, so manja try nomen arpenatan wegiogens youmimakere so ma ya try onemora.